yo jaba ho l'ail ho mibe misere jaba obɛma bawe le jaba ba ca a'o a ca'a ca a'o wini wini wini nini ni ayi heri oyi heriani wosonu'i a'o o buɛrɛ oma'o mibua wowo wonɛ oyi le a sɛra'o dia tua yɛrɛ we we'o ma <hesitation> a we'o ma conserve ba tua oho conserve a'o mɛna ba tua ba we'o ma <hesitation> dure yamu azo besin mise tobu yirawe abawe ji omi mi zio dɛdɛ dɛdɛ